﻿Waa kumbili shine weƙo shiki muno yiimo foƙ roccono somboi mushi washe kuret ta pandi <noise> ndin ɗelo ninya ndelo tanga ma ɗelkomo yiƙo shinani we shin dang damuno ɓilang ninya ndang, ndiang aɗɗo weshe ndirun tayaƙoi weshe ni weƙo munno yimoti foƙ roccono.